Comu sannu tutti, la campana è fatta di metaddu vacanti di dintra. Nta l’internu, a centru, havi un battagghiu ca si movi quannu si movi la campana stissa. Lu battagghiu sbattennu all’internu di la campana fa vibrari lu metaddu chi produci lu sonu. Chiù forti si sbattulìa la campana e chiù forti è lu sonu chi fa lu battagghiu sbattennu.